Erinos nili dunhaf tira belu al maji on, hafad du ko e maji, to bad jidum abre. Jitaba to bad dendum abre dun waan dun turanda baonga din inga ga abre man, be belu e maji on. Dunhaf tira dun fadda hoa raung, dendum reina hoa raung.